Efatsy izao gny mba haiko: Fody, Voro Malala, Gaga, Papango. Satria reo gn misy tanminay tagny tam mbô zaza. <noise>